Le arroza nzo nzo nar ned arroz per lo jwa'n nzolomen nak benta chop neda tson neda ncholon, lo arroz nane' jwa'n ncho chux yek naba arroz nakis na kon arroz kon leche arroz baja nzolon, mbay na le arroz xe nak arroz nakisna arroz nikisa ncha numen xe nak ndamen thy lo ya naleba nchak nchanumena zi zi mol nchanumena thi ngid ncho yi'n yekna, nchanumena thy estofad nchanumena thi koloradit jwa'na nchanumen nchanumen arroz jwa'nta jwa'n nakisa nayana, mbay naze arroz naneba na tyz gab mena jwa'men thib le thi ble be'a ngona na kexmena len te'bana na kexmena be'a ngon komen chux yekney komen le xomod komena mbay na tobmena lud arroz jwa'n nane'ba ladney na tobmen lud jwa'n yeba lad ney lud xanak la kol xa nak lud mgud yexa xa nak lud tob ney lad ney am komen lud ta lad net per re jwa'na jwa'nta nche jwa'n arroz nakisa mbay na lo di bib nche arroz nakis rroz nane' nak a xa nak a jwa'men thi ta' ntomen ta' na na nche lazmen na jwa'numena thi di jwa'n ze ndeyal ya lud arroz nane ladney naze tamod nchamena o xa nak arroz nane ba tayal jwa'mena ta yoo lo yej ndyuz yej yo lo yej na thi ngo yezna na diuza naze jwa'na tayal jwe'mena thi palad lo or zyn men polad nde zamen par jwa'men. Ba ozeno nzo abes le arroz naneba ta ya yo lud jwa'n ye yek ney ley yo lud xanak re ngud bix jwan par mas nawue naxe ndiey yo lud yekney len choxa ngo go zanahora ta' chicharo ngoxa yek yek jwa'n arroz naneba naze ngoxay len na len thi len laz naza jwa'na nchexa lo palad ndaxa lo zyn mbay na tamod nchamen nchamen nar ned mod mod nchamen arroz mbay na tamod nchame naza le- le jwa'n nakiza nchamen palad ty palad ty yal naleba zi palad zi lo kaniba zy lo palad nchal thi le ben palad nchal thi le or bix palad ngolenxa or ngo lo leza or o zi liz- liz nob zi lyz mardom thi liz chi ti liz mbal jwa'na ncha men za, mbay ze nak lo lo jwa'n arroz neba nchamena len liztamena nchamena o lo irzyn men ndamen tyata nchamena re jwa'na na mbay thiga nzob arroz kon lech za jwa'na jwa'n yo lex yekna yo thioba arroz na yo lexna arroz yo thib neda lex nar kla nar lex nchoy mbay ncho jwa'n kanela ncho re jwa'na mbay na tyz men mazra tyoxkuamena nzo ra mas mod mod tija toxkuamena ted mena tud jwa'na xe naxe ndiey tamod nak arroz nzola tamod nchanumena.